Ɗum waɗa paateentiin maajum, ammaa kadi ɗum laatoo e ɗum woodi koo toy, ɗum waɗi ɗum waɗa ka sooreeki, ka yimɓe keɓa ɗum njara koo toy.